Ɗum kaa aɗa waawi wiide hono salaati en wala gaɗaaɗun fritti e loko en. Ɗii ni woni ndeffuuji mbawɗi waylitidde, tew en. Sabi jooni won ñaanduuji yogaaji ana ton. Ñaanduuji so a ñaamii ɗun terɗe maaɗa ngulan en, walla a yeeɓata, walla ɓernde maa jaɓataa. jonkaa wattude e teew. <hesitation> Ndefuuji ɗi neɗɗo anndi kaa, ɗi waawi sifaade yo ɗii non.